خطوات ما ندقق كلش يعني ما نستخدم هاي البرامج واحسب خطوات واحسب كم كيلو ميشي بس نطيق نقول السياره ميخذه حياتنا وميخذه كثيغ قبل كنا نمشي اكثغ يعني شي على شي امشي كيلو كيلو ونص يوميا ما اكثغ يعني هاي مع الجم والكذا